Дар мактаб мо бо фанҳои гуногун шинос мешавем. Ҳар як фан барои омӯзиши ҷаҳон ва омӯхтани донишҳо кумак мекунад. Масалан: физика, химия, биология, риёзӣ, забони русӣ, забони англисӣ, таърих, фалсафа, мусиқӣ, санъат, форсӣ ва тарбияи ҷисмонӣ.